Siempre me recuerdu del mi iju que quandu le perguntava de chicu las capitalis del mundu izía Bogota de vés de Bogotá. No conoçu Colombia peru tamén se me vieni ala menti un avión dela linia colombiana Avianca que yo perdí'l vuelu i l'avión tuvu un acidenti en Mairil i murió tola genti. Assinque sin querel Colombia, i sin avel estau, me trai recuerdus mu prohundus.